النصيحه اللي تلقيتها في حياتي: هيا إني مانكونش جايحه ومانديرش النيه في إللي جيت مشريح إللي يجي يديني ونتبعه معناتها بيكون عندي قوة شخصيه وراني نمشي عليها. منجولش كلمة يلوكان دري هكا ولا هكا ؛ إن أنا معناها نحب نمشي نكمل في طريقي ومنجولش لو كان وما ندير النيه في حتى حد وهذا هو الشيء إن الواحد يمشي لطريق الصواب.